Me, I i I like to wear clothes la will represent ley place i’ll be or where i’m I will be for for la day so if la for my work I like to wear good clothes la will represent ley office la I in if la in ley yard I will wear ley clothes for yard clothes so I na get specific clothes to wear but I can wear clothes according to ley place I going.